நீங்கள் ஒரு வாரம் மட்டுமே சென்றிருந்தால், உங்கள் பெரும்பாலான தாவரங்கள் நன்றாக இருக்கும். நான் பல வருடங்களாக வாரந்தோறும், அல்லது இரு வார கால அட்டவணையில் கூட செடிகளுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சி வருகிறேன் - உண்மையில் வாரத்திற்கு ஒரு முறைக்கு மேல் தண்ணீர் பாய்ச்சாமல் இருந்தால் செடிகள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். நீங்கள் அவர்களைப் பற்றி கவலைப்படுகிறீர்கள் என்றால், அவற்றை நன்றாக தண்ணீர் ஊற்றி, ஜன்னலில் இருந்து வெளிச்சம் குறைவாக உள்ள பகுதிக்கு நகர்த்தவும் பிரகாசமான ஒளி மற்றும் அவர்களுக்கு நன்றாக தண்ணீர். கூடுதலாக, ஒவ்வொரு பானையையும் ஒரு வடிகால் வைத்து, நீர்ப்பாசனத்திலிருந்து ஒரு அங்குல தண்ணீரில் நிரப்பவும். நான்கு வாரங்கள் மற்றும் அதற்கு மேல் ஒரு பிரச்சனையாக மாறும்.